Pos gemas, lo que l'izimus paquí pieras preciosas, pos conoçu angunas crassis d'ellas. Pos comu'l diamanti, el rubín i la esmeralda, el topaciu, el quarzu, l'amba, el çafiru, l'amatistu, el citrinu, l'oni, el jaspi... i el lapilázuli. Essus, na, son namás qu'angunus exemprus i no sé mu bien qué más izil-ti porque, güenu, a mí el que más me gusta es el rubín peru pola colol namás, no te creas que só mu postinosu.